أهم شى بركوب الدراجة هو الإتزان، بالبداية ما راح تكون متمكن منه إنك توزن حالك على الدراجة ، لكن بالممارسة تعرف كيف تساوى هادى الشغلة ، وإنه ال الإتزان ما بيجى غير مع السرعة ، بمعنى كل ما تحركت أكثر وزادت سرعتك كل ما كان الاتزان تبعك على الدراجة أفضل.